هلّأ إذا كنّا آعدين بالبيت وعندك ولاد وحابّين ياكلو وما عارفة شو بدّك تعمليلُن شي يتسلّو في وبنفس الوئت صُحي ولزيز وسريع ومن الإشيا الّي بتكون بالبيت متل سلطة الفواكة مسلاً عندك موز زيادة، عندك ليمون لو حبّة، في فريز، كيوي حسب، كمان التفّاح حسب الموجود عندك فيكي تئطعي لا <hesitation> شرحات زغار أُطع زغيرة، <hesitation> وكمان إذا في أناناس حسب كل- كل بيت بيكون متوفّر في مسلاً نوعين تلاتة من الفواكة فا يلّي متوفّر عنّا فينا مسلاً هول هنّي الرّئيسي أكتر شي المعروف فيو الفريز، التفّاح، اللّيمون، هولي أقل تلات فواكة مُمكن إنّا نبلّش فيُن هلّأ إذا موجودين هولي عنّا بالبيت منئطّعُن متل ما ألت منئطّعُن أطع زغيرة منخلُطُن سوا هلّأ في ناس بتحط رشّة سكّر لا يصيرو هيك شوي حلوين. في ناس لأ أنا بحُط شويّة سكّر كرمال إنّو اللّيمون إذا كان حامُض أو إذا التفّاح ما كان كتير حلو كمان لأنّو الفريز بينحطلّو سكّر لأنّو الولاد كتير بي حبّو الإشيا الحلوة الفواكة. فا بئطّعُن لا أطع زغيرة، بحُط رشّة سكّر وبخلطُن منيح، وبحُط كل كمشة زغيرة بي كاسة زغيرة <hesitation> وبئدّمُن للولاد هيك كتير- كتير- كتير بي حبّو الولاد إنُّن ياكلو سلطة الفواكة وتكون كتير <hesitation> شي مُفيد أحسن من الّي بيشترو بالدّكاكين أحسن من الشّوكولا والبونبون والإشيا المُضرّة. فا سلطة الفواكة أنا بحسّا أحسن بي كتير من إنّو الواحد يجيب شي من الدكّانة وكمان بنفس الوئت شي بسيط وسهل ودغري بيتساوى وموجود عنّا بالبيت.